Pues ni niña'a kue'e dinixina'a te ki'ini <hesitation> ki kotuna in yuku, na yuku ko'onoa kuni <hesitation> ndida yuku fresco, ndida yuku na ku'a na kutananu.